आगर मैं लॉटरी जीतहु त ओ पैसा से मै अपन जरूरत के सामान खरीदी जैसे मोर जग मोबाइल नो हे अछा तो मैं मोबाइल खरीदूं आऊ। पैसा ल कायदे से सम्भल के रखना चाही ओला गलत चीज़ म उड़ाना नहीं चाही।